Laha ta hanoratsy boky hanao zany da mandehana amin'ny mpanoratsy taloa; makà hevitsy agnaminy. Vita zay da anontanio oe ino aby gny fitaova ilaina am fanaova ny fanorata zay.